هيه هو حاجة مهمة انك تقرا الاقتصاد خاطر الاقتصاد يعلمك كيفاش العالم يخدم كيفاش الفلوس تمشي و تجي و كيفاش طبعان الفلوس مثلا يزيد في l'inflation و زادا هو الاموال الشخصية متاعك كيفاش انت تحكم في فلوسك كيفاش تسيرها كيفاش تلم فلوس للمستقبل